Uui beraga irbimo, uui dakaigon irbiro, aragigon irbiro, aragiga <hesitation> iegil ker fantiga iker shokija, halail idrosa, nagnir iskerosa, walloki logo iegil okero, iegil okera, ashriker koffa, halag jaka kofosa, enin batoni khartoshka wasila bermilteli awo hala ichela iskero, in khartoshil ton بخار fakani, khartoshiliton hala ichiela jo, enin batoni soka ninn. Uui beraga irbimo, uui dakaigon irbiro, aragigon irbiro, aragiga <hesitation> iegil ker fantiga iker shokija, halail idrosa, nagnir iskerosa, walloki logo iegil okero, iegil okera, ashriker koffa, halag jaka kofosa, enin batoni khartoshka wasila bermilteli awo hala ichela iskero, in khartoshil ton بخار fakani, khartoshiliton hala ichiela jo, enin batoni soka ninn.